Hettinda gimiiji, ɗereeji, raaruuji wideyooji, fijir-pijir ko nder waya maa, a waaway kadi daroɗa seɗɗa, koo ɗiiwitaa e gobɓe yimɓe nder yaadu bana maa.